Nihia 'hia toj ruhua chiñán min 'ngo kantu sikúj ñan min nga abi' ´ngo niman ni, bé ta min 'ngo nihia 'hiaj nej toj nga kwi kachin' niman ta ni, a' 'hia nej kantu a'nínj nej hia'aj mare riñanj uta' nej ri'hia ni síj ni ta min si o' nej cha nej ngwii ta ni, a'ngo nihia 'hiaj nej toj min 'nín kane 'nín kane ta sani uta' nej nihiaj 'ngo kwi, ba'ninj kwi ránj sun nej kwenta ki'hiaj nej 'ngo 'nín kane ta, kwi baj sinean uta' nihiaj baj nanin' nej man ta be'é che na'nin' nej chira be'é che kaj, kwi bij ta ni uta' nej 'nín kwenta kiri'hia nihiaj a' síj kinabri ta ni tabi kataj nikanj akuan', uta' nej ri'hia niko chun ara nej siu ta ni ka'be kirihia ni ta sij nikan' ta níin ta ta ni kiri'hia, ni ngwii min ra cha taaj 'nín kane ta ni a'nín ninj chuche ta ni sikúj taaj man nnee min rá nej cha nej ngaj ni a'nín ninj bé ke riñan 'nín kane ta a'nínj nej chuku ta kiri'hia chuj ni, bé riñan 'nín kane ta a'nín ej kihio ta ni cha chiñan' man ni síj kirihia 'nín kane ta a'ngo kwi ni, bé nne ba ni kutin' hia'aj nej, kutin' nnun nej, kutin' nej hiakuj nej, kutin nej kwej kin nej. Ta taran' ta kutin' nej ruhua si utin' hia'aj ta ni tukuñanj nej man ni nga tukuñanj nej man ni, utin' nej toj kinj kwenta katu riki kanamin hie' man ru'hua nakinj kaj, ta min ni'hiaj ata nej ka síj 'hiaj nej ni'hiaj ta ni ni baj nej 'nín ta riñan to ta ni cha nej 'nín baj nin' sisi nga nun aran' ruhua nej cha nej 'nín baj nej ta, ni bé ke 'nín kane karin ni ta aka ñun nej chuhua 'ngo rukua ni a'nín nej chuhua koo ni nga síj a'nín nej chuhua koo ta, uta' nej 'ngo hiu' lí riñan ta ni ka'ninj ninj nnee ka'be katu 'hiaj ta min si 'ngo nihia 'hiaj nej cha nej, a'ngo nihia min kan' kan' ta sani bé ke uta' nej ri'hia 'nín nihiaj ta nanin' nej man ni kisíj nanin' ni kutin' nej chuhua si baj kinj ni nga síj kutin' nej ka nej man kan' kan' ka ta ni kiri nej si min tatanj siu 'nín ta, ri nej man ni naj man 'nín sa' ta ta ni tukuñanj nej man ni, síj kirihia man ni kan' tan ni atuj man nne nakinj ta ni riki síj kuñan o' ke ta ni. Ta ruku ta mi si atuj hia'aj riki ni atuj nnun ni atuj ta'bi katu ñan riki ni, ta min 'ngo si 'hiaj nej nga kan' ta ni síj kiri'hia ta min ni bé 'ngo nihia 'hiaj nej cha nej, chuhua chiñán ni a'ngo nihia 'hiaj nej to min nuta nuta ta bé si kata' nihiaj kirihia ta ni síj kiri'hia ni nabri man, sé si ta bé' che nabri chira toj lí nabrij ni ura' ñún riki si ura' nihiaj ni ni síj chiraj namin kinj kinj ni, nichaj ka ta ni ka'be kabi cha lí ni nga kisíj chira' nihiaj nej ta ni ka'anj nej tuku'ñanj nej hia'aj chitin hia'aj katu nnun stila riki ni, katu ñan katu hiakuj atuj ta taran' si min kinj nej katu riki tan ni namin hie' man, ta ni be'é che kinga riki kinj cha lí ta ni nga síj ta ni utin' ninj nnee ta tasu utin' utin' nin nnee, ni nga kisíj chitin' nnee ta nanin' nej nnee ni nga kisíj ki'hiaj nej luti nga kinj lí luti ki'hiaj nej man ta ni, ka'be ka 'ngo ta'nga uñan ka ta taran' cha lí kinj ka'bi ni. Ri' nej 'ngo kaga' ri cha ni ri ri nej ni man ninanj ngwii ka'i ngwii kiman ta ni kuruj nej hia'aj nej nnee nej, nnee ta sani ba'nij tasu lí riki kinj lí ta ni tachej nej unnn tukuta nej tu'hua kinj ta ni ni ri' ninj 'ngo mín, si ba síj kuche mín manj riki nne anin nej mín tata ni nga síj ki'hiaj nuta ta ni tutaj nej 'ngo mín chira ni, nuta ta sani ta'bi kataj chuhua 'ngo olla kataj ki si kinga ta taki olla taj ni kakaj nun nnanj 'ngo kaga' taki olla ta ta ni, ka'be katu nne taki ni kiri'hia nuta ta ni bé ta min nej 'ngo nihia 'hiaj ñúnj chuhua chiñán únj ni cha únj.